Ha dengan adenya kerjasame tadi dengan perkebunan jadi kami kak pacak nguliah anak kami kak, nguliah anak kami ade yang dak jaoh ade plembang, ape di ling di kabupaten, nah kerne ape kerne kami la ade pendapat jak sawet tadi ha di tapi sebagian ade juge ntok kami tu tetap motong tetap, motong para tu tetap kami tu motong para tu, nah karne ngape tu kan la te cuman dak beso lahan e, tapi karne dengan ade sawet kak jadi kami kak kuliah, nguliah anak, tapi kami waktu jaman dulu juge, kami la kak jak getah tu lah, jak ngahet tu jak getah tu kami macak nguliah anak yang penteng, karne ngape giliran lagi anak tu tinggal di doson, mak mane ye tu kalau ye ke kota tu kan ye pacak begaol, pacak jadi ape, dak lagi betani la dak lagi ye anu la nakok para lah, men ye dak nakok para lagi kan ye la pacak, apakah ye pegawai ape ha di ay kami tu la ade be pekeran tu, nak nguliah anak tu. nah memang jak jak kami tu kini tu ade sak doson tu ade wong lime kadang- kadang ngerem anak e kuliah, karne jak jak hasel getah kak jak para kak pacak bejualan kan mun. Ye tu di potong dewek para tu jadi la sen e, cokop mun nak nguliah anak pertamo tu, ha tu tu kedepan e.